यबा कुकुरा हुनुका कस्का यब एकरमा ओथिय क्ठीकअहसै फद्कसै । अबा हुनुकर त कदेउन कस्क फद्कलही । हुनुका खेलके हतैकी एस्मसके हतैकी हुनुका यबा भोग के हतैकी यबा कस्क कहाँके कदेउन हुनुका एक आरकामा हुन्क बत करेसक्सै । अबा हमरे घर ओरि देख्सहु कुकुरा हुनुका क्कस्क फद्कके हैने देख्सौहु फेरी हुनुका पुरैहुनुकर संचार कदेउन उवा कम्योउनिकेट संचार करा के क्यमजसे हुनुका करे जनलही के एक आर्क म हुनुका क फद्कके हलही कस्कएक्जना ओते जतै उहो वाते गेलही । कस्क कके हुनुका मने जनलही । एक आर्क म मने हुनुका ओथी कर जनलही । एउत कुकुर एतौ फेरी वटासे कस्क कहाँके हुनुका थाहा पौले सुङ केथ पौसैकी । अबा कस्क था पौसै मने कस्क बात कै सुम्सुम के बात कैसैकी । याब बोक क बात कैसै किहुनुका मने बढी वोक के बात कैसै ।